Inamna ichakulia vino chi ngono wana umfumo wa mwili wane mfano ndinumilu mfano waku wa chinywaji ngata soda kwanini nkuti soda ingono nui mfumo wam wa- wamwili wani nina ndinamwa au ndina tumia soda yachanganya na makemiko yano yanga fecti iviungo vya mwili ngati figo na vingine vi <hesitation> na vinina vi vivulke vya mwili wane ingonekana na ndai ilaisikani shambulia na magonjwa kwasababu ya makemikali yano yachanganya mli soda ngata vivyo. Kwa ssababu ya makemikali yano ya changanya mli soda kushauli ijamii yali kweneli au antuya ali kweneli yano ya- yakupela yakukundu kutumia yasoda soda ngata pepsi kuya shauli kwamba yata yaukutumia soda ngata pepsi yatumia ya juisi yano ya- ya- yatengenezsha kukutumia matunda mbali mbali ngata juisi embe imo yamondokanana nuku patwa na magonjwa ngata ya kisukari na vyani ivo